O carrello i aeri ô tian feua quande devan atterâ, perché into carrello gh'é e reue, e e reue servan pe quande l'aerio o l'arriva o deve frenâ; do resto, quande o decòlla, quande o l'é decollou ben, o tia drento o carrello; pe xuâ no servan, e ô levan.